ס'איז דא אזוי ווי אסאך מאל קען מען אדער מאכן זאכן ווען <hesitation> נ.. נמשל מ'מאכט א זופ קודם צו <hesitation> דינסטן צוויבל, און צו צולייגן א באוינטש אנדערע מינט וועטשטעבולס און אזוי מאכן די זופ קען מען עס נ..נאכדעם אריינלייגן פלייש אדער עפעס קען מען נעמען פלעין וואסער אן צו, און אויפקאכן די עסן און עס אנשטאט צו אויפדינסטן אלע מינע זאכן.